El fubu, por cima de tó, la champions league i el deporti entri selecionis. Enque tengu de reconecel que la esperencia delos juegus olímpicus quea ahilau del tó, es un mes que me da mucha pás i desfrutu abondu, por cima de tó porque ai deportis que no son cenzillus de vel i en essus días se ven por castigu.